Minnu ye a loŋ i se moo daa sunkaŋ, wo, e, i be a foloo la netetuo la, netetuo. Netetuo ka a ke le. jaboo ka a ke, laajoo ka a ke,.